إحدى اللحظات <noise> التي شعرت فيها بالقوة كانت يوم حققت هدف مهم في العمل، إشتغلت بجد على مشروع كبير، ولما نجحنا فيه حسيت بالفخر والثقة بنفسي، كانت لحظة محفزة خليتني أؤمن بقدراتي أكتر، وكل شيء كان محفز في هذا اليوم.